нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жүз бес депутат жақтағандар да жүз бес депутат
шешім қабылданды
сонымен құрметті әріптестер

әлі екінші оқылым бар алдымызда
сонымен құрметті әріптестер бүгін біз қазақстанымыздың құқық саласындағы тағы бір өте маңызды жаңа заң қабылдадық
осы кодекс арқылы халықтың жалпы қоғамның басқару шешімдеріне белсене қатысуына кең жол ашылып отыр
ең бастысы қандай бір дау жағдай болса да алдымен азаматтардың құқықтарын тиімді қорғаудың жаңа механизмдері көрсетілген сонымен бірге судьялардың да мүмкіндіктері күшейтетін болады
осы өзгерістер кез келген жағдайда еліміздің әрбір азаматын толықтай қорғауды жағдай жасайтыны әрине сөзсіз
таким образом уважаемые коллеги мы с вами приняли очень важный на сегодня законопроект потому что одной из стратегических задач которые ставит
перед всеми нами руководство страны является создание эффективного и компактного государственного аппарата
выполнение этой задачи конечно же требует совершенствования административных процедур и внедрения административного судопроизводства
и одобренный вот сегодня в первом чтении проект административного процедурно процессуального кодекса является базовым для достижения этих целей
работа над ним велась как сегодня министр говорил действительно в течение десяти лет
эээ в одном из посланий первый президент страны нурсултан абишевич назарбаев давал поручения и эта работа началась с большим анализом всего опыта в тех зарубежных странах которые он наработал
надо отдать должное что и разработчик в лице министерства юстиции проанализировали очень много моделей э работали и с очень м аналитически большую работу провели и с немецкой моделью которая и явилась базовой для сегодняшнего законопроекта
впервые в одном законодательном акте систематизированы и объединены правовые нормы регулирующие осуществление административных процедур и судопроизводство
и цель этого кодекса это дальнейшее укрепление конструктивного диалога населения и органов власти
это повышение ответственности государственных органов что безусловно соответствует политике слышащего государства способного оперативно реагировать на нужды населения
вот после принятия данного законодательного акта по всей стране как сегодня уже говорили будут созданы специализированные административные суды
это конечно же потребует не только подготовки технических там организационных условий но и обучение всех судей в работе в новом русле в соответствии с положениями кодекса
работа как сегодня говорилось всех государственных органов по рассмотрению обращений граждан и организаций также будет переформатирована и построена по новому как того требует данный законопроект
всю эту подготовительную работу уполномоченные органы должны проводить уже сейчас уже проводить ее заблаговременно не дожидаясь принятия кодекса
и в этой очень важной работе необходимо обеспечить разъяснение населению актуальных новелл этого кодекса а также организовать обучающие семинары для самих государственных служаших которые рассматривают обращения физических и юридических лиц
предстоит очень большая работа
нам нужно самим осознать что с принятием данного кодекса мы входим в совсем новую систему координат ответственности государственных органов
государственных служащих при рассмотрении жалоб заявлений обращений наших граждан
и только реализация всех этих мер позволит нам обеспечить строгое соблюдение прав и законных интересов граждан и организаций нашей страны
вот такая большая задача стоит поэтому до второго чтения и рабочей группе и всем заинтересованным государственным органам нужно будет отработать с учетом сегодняшнего обсуждения замечаний и предложений которые прозвучали договорились
спасибо всем кто был приглашен по данному вопросу сау болыңыздар
құрметті әріптестер келесі мәселе қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы жөнінде бірінші оқылым
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрайымы жайылғанова анар нұралықызына беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
сіздердің назарларыңызға қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы ұсынылады
заң жобасы елбасының қазақстан республикасы президентінің тапсырмаларын орындау мақсатында үкіметтің заң жобалу жұмыстары жоспарының негізінде әзірленген
заң жобасының негізгі мақсаты мемлекеттік қызмет саласындағы заңнаманы одан әрі жетілдіру
осыған орай заң жобасымен келесі мәселелер ұсынылады
бірінші дипломмен ауылға жобасын мемлекеттік қызметшілерге қолдану
қазіргі уақытта ауылдық деңгейдегі жергілікті атқарушы органдарда кадрлардың жетіспеушілігі орын алып отыр
ағымдағы жылдың бірінші қаңтарындағы жағдай бойынша ауылдардың кадрлық тапшылығы мың алпыс сегіз адамды құрайды
оның ішінде атқарушы деңгейде тоғыз жұз отыз алты адамнан астам
түзетулер ауылдағы мемлекеттік қызметтің тартымдылығын арттыру мемлекеттік қызметке білікті кадрларды тарту мақсатында ұсынылған
бастама мемлекет басшысымен екі мың он жетінші жылғы он екінші шілдеде мақұлданған болатын
екінші а корпусының кадр резервін жасақтаудан бас тарту
соңғы екі жылдағы тағайындауларға жасалған талдау олардың алпыс алты пайызы кадрлық резервтен тыс жүзеге асырылатынын көрсетті
бұл резервке алынған адамдардың мемлекеттік органдардың салалық қажеттіліктеріне көп жағдайда сәйкес келмейтіндігінен болып отыр
бүгінгі таңда а корпусының резервінде жиырма бес қана резервші бар
а корпусының кадр резервіне соңғы нақты іріктеу екі мың он жетінші жылы өткізілген
сондай ақ а корпусындағы лауазымдардың саны аудан әкімдеріне мемлекеттік саяси қызметшілер мәртебесі берілгеннен кейін айтарлықтай қысқарғанын атап өту қажет
президент әкімшілігі секторларының меңгерушілері парламент палаталары премьер министр кеңсесінің агенттік бөлімдерінің меңгерушілері а корпусынан шығарылғанын білесіздер
осылайша мемлекеттік қызметшілердің қолданыстағы тізілімі тек а корпусына жататын үш лауазым санатынан ғана тұрады
ол жауапты хатшы аппарат басшысы комитет төрағасы
сонымен қатар осы резервті қысқарту а корпусының лауазымдарына үміткерлер тобын кеңейтуге сондай ақ аталған лауазымдарды жедел толтыруға мүмкіндік береді
бастама мемлекет басшысының екі мың он тоғызыншы жылғы он сегізінші қарашадағы қарарымен мақұлданған
үшінші арнайы тексеруді жүргізу кезеңін мемлекеттік қызмет өтіліне қосу ұсынылады өйткені олар мемлекеттік қызметшілерге қарастырылған міндеттерді атқарады және оларға мемлекеттік қызметкерлерге көзделген барлық шектеулер қолданылады
осыған дейін ол жұмыс мемлекеттік қызмет өтіліне есептелмеген және жоғары лауазымға тағайындауға теріс әсерін тигізіп келген
төртінші конкурстық рәсімдерді оңтайландыру ұсынылады
атап айтқанда үш кезекті і іріктеуден екінші і екі кезеңді конкурстық іріктеуге көшу яғни барлық мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері арасындағы екінші ішкі конкурсты және жалпы конкурсты біріктіру ұсынылады
бұл конкурстық рәсімдердің уақытын он төрт жұмыс күніне қысқартуға және бос жұмыс орындарын толтырудың жеделдігін арттыруға мүмкіндік береді
бесінші мемлекеттік қызмет істері агенттігінің қайта ұйымдастыруына және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігінің құруына байланысты әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде әкімшілік хаттамалар жасау құзыретін қайта реттеу ұсынылады
бұл ұстанымдар барлық мүдделі органдармен келісілді
атап айтқанда агенттіктің құзыретіне жататын сұрақтар бойынша хаттамалар жасау құқын бекіту ұсынылады
мысалы мемлекеттік қызмет туралы заңнаманы бұзу немесе рұқсат беру тәртібі мен мерзімдерін бұзу сондай ақ баламалы негізде мемлекеттік қызметшілердің қызметіне қатысты бірқатар баптар сақталуда
бұл мемлекеттік қызметшілердің кәсіпкерлік қызметпен айналысуы бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдарды мемлекеттік қызметке қабылдауы немесе декларация тапсырмауы
алтыншы мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын білім беру ұйымдарына қойылатын талаптарды айқындау ұсынылады
мемлекеттік қызметшілердің біоіктілігін арттыру бұған дейін мемлекеттік басқару академиясы мен оның филиалдарында ғана жүзеге асырылған болатын
екі мың он тоғызыншы жылғы жиырма алтыншы қарашада қазақстан республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңға енгізілген түзетулерге сәйкес
мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру енді мемлекеттік орган қызметінің саласы бойынша өзге де білім беру ұйымдарында жүзеге асырылуы мүмкін
осыған байланысты мемлекеттік қызметшілерді оқытуға сапалы тәсілдерді қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын білім беру ұйымдарына қойылатын талаптарды айқындау ұсынылады
жетінші сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық немесе мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылық жасаған үшін жауапкершілігі қаралатын адамдарды басқа мемлекеттік қызметке ауысуына байланысты жұмыстан босатуға тыйым салу ұсынылады
осындай шектеулер құқық бұзушылық жасаған адамдарды жауапкершіліктен босатудың жолын кесу үшін қолданыстағы заңда өз еркі бойынша жұмыстан босатуға да қарастырылған
сегізінші жекелеген саяси лауазымдарға президенттің шешімі бойынша біліктілік талаптарын белгілеу ұсынылады
қазіргі уақытта саяси лауазымдарға біліктілік талаптар белгіленбейді
осыған байланысты жеткілікті жұмыс тәжірибесі жоқ адам бос лауазымға орналасуы мүмкін
бұл түзетулер президент әкімшілігінің екі мың он тоғызыншы жылғы он он үшінші қазандағы тапсырмасын орындау мақсатында әзірленді
жоғарыда аталғандар заң жобасын мемлекеттік қызметті өткеру бөлігіндегі негізгі новеллалар сондай ақ заң жобасында құқықтық коллизияларды жоюға басқа заңдарға сәйкес келтіруге бағытталған нормалар бар
мәселен агенттіктің қайта аталуын ескере отырып қазақстан республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы және қазақстан республикасының жоғарғы сот кеңесі туралы заңдарға тиісті түзетулер енгізіледі
заң жобасымен бір кодекске және төрт заңға түзетулер енгізіледі
жалпы заң жобасын қабылдау теріс әлеуметтік экономикалық және құқықтық салдарға сондай ақ мемлекеттік бюджеттен шығындарға әкеліп соқпайды
назарларыңызға рахмет
рахмет баяндама аяқталды енді құрметті әріптестер сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат құрманова айзада аманкелдіқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
і құрметті анар нұралықызы
і қазір мемлекеттік қызметке орналасу үшін конкурстың үш кезеңі өтеді
бір мемлекеттік і органдардың ішінде і барлық мемлекеттік органдардың арасында және үшінші кезең жалпы конкурс
заң жобасында барлық мемлекеттік органдардың арасындағы конкурсты жалпы конкурспен біріктіріп і конкурстық рәсімдерді оңтайландыру ұсынылады
ы осылайша мемлекеттік қызметші алғаш рет орналасатын мемлекеттік қызметке алғаш рет орналасатын азаматтармен і і бәсекелеске түседі
атаулы конкурстық рәсімдерді оңтайландыру меритократия қағидатын і сақтауына кері әсер тигізбейді ме
і біздің ойымызша бұл қағидат і іс жүзінде і тиісті деңгейде әлі де
дұрыс деңгейде жұмыс істемейді
осыны түсіндіріп берсеңіз рахмет
сұрағыңызға көп рахмет
ы негізі ы меритократия дегеніміздің өзі сол мемлекеттік органда жұмыс істеп жатқан мемлекеттік қызметшінің еңбегі ы оның кәсіби біліктілігі оның ы тәжірибесі соған нақты баға беру арқылы оны ы оның лауазымын жоғарлату
ы егер де осы ы оңтайландыру ы меритократия қағидаттарына теріс і теріс әсерін тигізеді дегенге ы келісе алмаймыз өйткені ы бірінші кезеңде сол мемлекеттік органдағы барлық мемлекеттік қызметшілер сол лауазымға конкурсқа қатысады
сол кезде осы бірінші кезеңде м меритократия қағидаты орындалатын болады
егер де сол мемлекеттік органда сондай адам үміткер табылмайтын болса сол талаптарға сәйкес келетін сонда ғана екінші конкурс жариялайды жарияланады онда басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері және де
жалпы азаматтар қатысатын болады ы яғни
осы оңтайландыру бізге бір жағынан уақытты қысқартады он төрт күнге дейін яғни біз жедел ол жаңағы вакансияларды толтыратын боламыз бос орындарды
ы меритократия қағидатына келетін болсақ ол қағидатты біз бірінші конкурста
орындайтын боламыз рахмет
рахмет сөз депутат сейдуманов серік тұрарұлына беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
э мой вопрос докладчику и представителю министерства юстиции

наряду с этим согласно статье шестьсот семьдесят семь коап получение незаконного материального вознаграждения лицом уполномоченным на выполнение государственных функций является административным правонарушением
таким образом действующим законодательством за принятие вознаграждения предусмотрена одновременно и дисциплинарная и административная ответственность
в этой связи в целях исключения дублирования мер ответственности депутаты предлагают оставить только административную ответственность исключив дисциплинарную
анар нуралиевна поясните пожалуйста какова ваша позиция по вышеуказанной поправке
также я хотел бы услышать позицию представителя министерства юстиции
поясните пожалуйста допустимо ли получение двойного наказания за одно правонарушение
спасибо большое за вопрос на самом деле очень актуальный вопрос
э естественно э когда в две тысячи пятнадцатом году помните закон о борьбе с коррупцией был поставлен на утрату некоторые составы перешли именно в закон о государственной службе
э на сегодняшний день эта же норма сидит и в коап
вы абсолютно справедливо заметили на самом деле государственный служащий
две ответственности не может нести поэтому я думаю что абсолютно обоснованное замечание и поправка депутатов поэтому я думаю что до второго чтения мы с депутатами этот вопрос э отработаем
э и в целом я поддерживаю это что не может быть двойной ответственности для государственного служащего да за данный проступок
понятно наталья виссарионовна пожалуйста
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
спасибо за вопрос
э правила наложения ммм на госслужащих дисциплинарных взысканий у нас урегулированы указом главы государства в декабре пятнадцатого года
согласно положениям э применение меры дисциплинарного воздействия на госслужащего не освобождает его от иных мер э ответственности если в его деяниях содержатся составы административного правонарушения и или уголовного преступления
но здесь нужно подходить наверно с точки зрения целесообразности
на первый взгляд может показаться что административная ответственность более строгая по сравнению с дисциплинарной но надо учитывать что административная ответственность это разовый штраф все таки э здесь он вполне подъемный даже
понижение в должности предупреждение неполного служебного соответствия и в некоторых случаях даже увольнение с должности то есть мы пресекаем отсекаем саму возможность совершения противоправной дальнейшей деятельности
потом и по составу на рабочих группах да поднимался вопрос мы посмотрели некоторые составы ыыы в обосновании права говорится что дублируют но тут полностью дублирования нет
допустим по семьдесят восьмой статье за непредоставление информации касающейся э прав и свобод э предусмотрена ответственность только физическим лицам а в статье пятидесятой еще есть юридические лица
поэтому предлагаем комплексно рассмотреть до второго чтения если возможно отработать спасибо
спасибо сөз депутат нұрманбетова жәмилә нүсіпжанқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
уважаемая анар нуралиевна
как известно в настоящее время в сельской местности наблюдается нехватка э государственных служащих исполнительского уровня
но данная проблема особенно обострилась э в связи с введением четвертого уровня бюджета для э сельских акиматов
для решения м законопроектом предусматривается распространить на государственных служащих э норму проекта с дипломом в село
в связи с этим поясните пожалуйста какова на сегодняшний день потребность э в кадрах аппаратов акимов сельских поселков э сельских округов и э насколько эффективно данная мера э повлияет на оперативность э заполнения вакансий на селе
спасибо большое за вопрос
на самом деле э проект с дипломом в село мы хотим применить относительно государственных служащих именно на уровне сельского
э округа на уровне села почему потому что э надо заметить что на сегодняшний день у нас порядка э девятисот
девятьсот э вакансий именно на исполнительском звене
почему потому что в большинстве случаев конкурсы э признаются несостоявшимися поскольку нет просто кандидатов нет просто людей которые хотят работать в селе на этих позициях
чтобы э увеличить количество кандидатов повысить качество и оперативность заполнения этих вакансий мы предлагаем проект с дипломом в село а какие м превенции дает этот проект вы сами прекрасно знаете
я думаю что мы считаем что применение этого проекта именно относительно государственных служащих сельского уровня э решит данный вопрос
именно с этой целью мы хотим применить данный проект
анар нуралиевна вот вы сейчас сказали вакансий девятьсот человек это количество вакансий в государственных органах сельских округов
только сельских только сельских да округов
это достаточно большое количество да и вот принимаемая норма
наверное как раз и должна способствовать ликвидации вот этого серьезного дефицита квалифицированных кадров
мы все эти годы активно занимались тем что через эту программу на село создавали условия э кімге мұғалімдерге дәрігерлерге потеряли
из виду то что у нас всю эту извините рутинную тяжелую работу в акиматах ведут как раз таки главные специалисты вот тот уровень звена ммм государственных служащих
поэтому эти специалисты контролируют кстати и работу и водоснабжения и коммунальных служб освещения строительства коммуникаций то есть огромный пласт работы да
поэтому я думаю эта норма очень нужна для того чтобы затем восполнить расширить и дать возможность
обеспечить принцип разных возможностей для всех кто устраняет кто работать будет в рамках этой программы с дипломом на село правильная норма
сөз депутат мұсырман кәрібай иманжанұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым ұлттық экономика министрлігінің өкіліне жолданады
ы атап өтілгендей заң жобасымен ы мемлекеттік қызметшілерге де ы дипломмен ауылға жобасын қолдану ұсынылып отыр
осы норманың негіздемесінде бұл жоба жергілікті атқарушы органдардың қаражаты есебінен жүзеге асырылатыны және қосымша шығынды талап етпейтіндігі атап көрсетілген
алайда бұл норма дипломмен ауылға жобасына қатысушылардың санатын едәуір кеңейтеді
осыған байланысты аталған жобаға кіретін санаттардың тізбесі кеңейтілгеніне қарамастан қаржыландыру бұрынғы күйінде қалатынын ескерсек жергілікті атқарушы органдардың дипломмен ауылға жобасын іске асыру үшін қаражаты жетеді ме
осыны нақтылап берсеңіз
және осы жоба бойынша мемлекеттік қызметшілер үшін қанша қаражат бөлу жоспарланып отыр рахмет
айгүл амантайқызы шаимова
үлкен рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
ы кәрібай иманжанұлы сұрағыңызға үлкен рахмет
дипломмен ауылға жобасын іске асыру үшін алдымыздағы үш жылға бюджеттен жергілікті органдарға алпыс миллиард теңге бөлінді
ал енді әр жылға ол жиырма миллиардтан миллиард теңгеден болып жатыр
ол былтырғы жылмен салыстырсақ
үш бүтін алты миллиард теңгеге артты сомасы жалпы сомасы
ал агенттіктің ақпараты бойынша ұлттық министрлікке берілген і ақпараты бойынша ы жоспарланып отырған мемлекеттік қызметшілердің саны ауылдық мекендерге жіберілетін ол жеті жүз отыз тоғыз адам болып саналып берілді
сондықтан олардың ііі қажеттілігі үш бүтін бір миллиард теңге құрайды
сондықтан сол ы қаражат шеңберінде қаржыландыру болады
жақсы рахмет
сөз депутат құсайынов серік досымханұлына беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
э уважаемая анар нуралиевна
законопроектом предлагается к отдельным политическим государственным должностям устанавливать квалификационные требования
да вопрос по назначению политических госслужащих очень важен
необходимо чтобы на политическую государственную должность приходили люди готовые имеющие соответствующий опыт работы знания а не а не временщики которые работают везде по несколько месяцев и или максимум год
в связи с этим я хотел уточнить у вас почему квалификационные требования будут разрабатываться только для отдельных политических должностей
и для каких именно политических должностей э планируется ввести квалификационные требования
спасибо большое за вопрос
на самом деле да действительно до этого момента мы никогда не предъявляли квалификационные требования именно к политическим государственным служащим
потому что эта должность такая политикоопределяющая да
обычно политические госслужащие это первые руководители и так далее
но вместе с тем на сегодняшний день э возникла проблема когда на уровень вице министров или э допустим заместителя акимов регионов назначаются
люди которые не владеют достаточной компетенцией не не не имеют достаточного опыта работы именно в конкретной сфере либо э по конкретному профилю деятельности
в этой связи на сегодняшний день мы хотим начать вот э с этого то есть э относительно заместителей министров и относительно заместителей акимов регионов
что касается в целом политической госслужбы но вы сами прекрасно знаете что эээ согласно вот реформе семнадцатого года м и до этого тоже конституционная норма это
э государственное например э высокие политические должности как премьер министр по рекомендации согласовывается э с мажилисом парламента допустим или э сенат сенатом согласовывается председатель
комитета национальной безопасности генеральный прокурор председатель национального банка
то есть есть э перечень э политических государственных служащих у которых предусмотрен особый порядок назначения
это касается допустим на сегодняшний день и министров
министров тоже э соответствующие профильные комитеты мажилиса согласовывают перед тем как они получат назначение
э в этой связи пока мы решили начать с этого и эти квалификационные требования относительно тех госслужащих которых я назвала политических госслужащих они будут устанавливаться указом президента
но посмотрим правоприменительную практику э со временем э может быть этот перечень э изменится
м на сегодняшний день ситуация такая спасибо
вообще э вот возник вопрос э это же переход э к вопросу качества
государственной службы это же зависит от людей которые там находятся
сейчас э депутат кусаинов подымал вопрос действительно как временщики по несколько месяцев поработал в течение года там месяцев несколько здесь полгода там резюме почитаешь просто енді вопросов нету
и вот вы сейчас сказали случаи когда некомпетентные люди зам руководителями становятся регионов там государственных органов вообще это рассматривать нужно как чп
куаныш султанович бывший зав орг цк партии извините не все плохое было тогда система под лупой смотрели если брали кого то на районный уровень солай емес пе куаныш султанович
ал енді сейчас мы что видим
вот когда сейчас говорят о квалификационных требованиях может быть надо задуматься анар это анар нуралиевна о чем
вот здесь в зале офицеры сидят генералы они знают это очень хорошо
сейчас прежде чем
получить очередное звание в предыдущем звании он должен отходить какое то время
помимо этого он должен соответствовать его должности этому должна быть
а в конце перед тем как получить очередное воинское звание дается заключение о результатах его работы в предыдущей должности в предыдущем звании
но солай болмаса государственная служба не менее важна чем военная служба или служба в правоохранительных органах
поэтому задуматься нужно иначе анар нуралиевна мы будем только говорить про квалификационные требования по повышению ответственности и все прочее и так далее
какая то квалификация должна быть
если мы говорим о квалификационных требованиях должна быть квалификация
она должна быть в параметрах в параметрах работы по срокам она должна быть в параметрах работы по
датам там периоду какой то работы но и самое главное она должна быть еще и по результатам работы
человек отработав на предыдущей работе с результатами достоин выдвижения
а если он просто пришел посидел
трубки поснимал вовремя на работу приходил уходил и сол үшін жарты жылдан кейін басқа жұмысқа ауысқан болса ну это какая оценка работы
время изменилось просто народ тоже видит сегодня как работают государственные служащие
мы можем что угодно говорить знаете у нас бывает иногда
начинаем вот раздуваем раздуваем он бедняга уже не знает лопнет скоро мы там хвалим хвалим говорим
а народ то знает оценку дает своему акиму поселка района и так далее
вот это очень важно давайте мы про квалификационные требования когда будем говорить что то сделаем то что
должно быть э сдерживающим фактором для тех кто не умеет работать и наоборот большим стимулом для тех кто умеет работать хорошо
да нурлан зайроллаевич при подготовке указа по квалификационным требованиям все ваши замечания будут учтены спасибо
сөз депутат өксікбаев пожалуйста
анар нұралықызы осы тоқсаныншы жылдан бері қарай біз мемлекеттік қызметті жетілдіріп келе жатырмыз
неше түрлі батыстың да шығыстың да осы жаңа жүйелерін енгіздік
соның әр келген төраға осы қызметке өзінің бір жаңа реформасын алып келіватты
бір тұрақтылық болмады біздің мемлекеттік қызметте
мемлекеттік класстық енгіздік бөлдік те а в с да жасадық та неше түрлі
жуырда ғана осы біз а корпусын
осы үш жыл ғана болған
қаншама тер төгіп қаншама әжептәуір қызмет істеп жүрген аудан әкімдері соның тестированиесін өте алмай жұмыссыз қалды
соның барлығынан енді болдық та бір бір сәтте біз соны жоқ қылдық
бұның өзінің шегі болады ма болмайды ма
біз енді бір тұрақтылыққа келуіміз керек қой мемлекеттік қызметте
әйтпесе сол жаңағы нұрлан зайроллаевич айтқандай біздің мемлекеттік қызметтің өзінің сапасы да болмайды сұрауы да болмайды
осы жаңағы асып тасып жаңағы і көшіп қонып жүретіндер болады тек
әр төбенің басына баратын
сондықтан осы мәселеде жаңағы менің бір сұрағым жиырма бес қалған резервтегі а корпусындағы адамның өмірі не болады болашағы не болады
соларды біз тағы сызып тастаймыз ба қаншама еңбекпенен солар сол өтті
соларды і қандай болашақ күтіп отыр рахмет
омархан нұртаевич сұрағыңызға үлкен рахмет
ы негізі ы жаңағы жиырма бес резервшіге келетін болсақ олар қазіргі жаңа тәртіппен тағайындалатын болады
тағы да қайталап айтамын егер де ы жаңағы
хатшы ретінде ответ секретарь дейміз ғой жауапты хатшы қызметіне тағайындалатын болса президенттің ііі жаңағы несімен
қарарымен ыыы тағайындалатын болады указом президента да
а егер де председатель комитета болатын болса министрдің ы өзінің приказымен бірақ жаңағы президент әкімшлігінің жанындағы ы ұлттық комиссия бар арнайы кадр мәселесі бойынша соның ы несімен ы келісімімен тағайындалатын болады
ы тағы да үшінші ол ы аппарат басшысы оның да тәртібі дәл сондай ы жаңағы председатель комитета қалай тағайындалады ол да солай тағайындалады сол мемлекеттік органның бірінші басшысы
оларға ешқандай
ешкім оларды ешқандай жерден сызып тастамайды олар ы қазіргі жағдайда осындай тәртіппен жұмысқа орналастырылады
олардың құқықтары шектелмейді

құрметті депутаттар сонымен сұрақтарымыз аяқталды
нұралықызы рахмет сізге орныңызға отырыңыз
енді қосымша баяндама жасау үшін сөз халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі депутат бектұрғанов ерсұлтан өтеғұлұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
баяндаманың басында екі мың он бесінші жылы жүз нақты қадам ұлт жоспарын орындау аясында қазақстан республикасының мемлекеттік қызмет туралы заң қабылданғанын естеріңізге сала кеткім келеді
сол заңда мемлекеттік аппаратты дербес әрі кәсіби етуге бағытталған негізгі шаралар іске асырылған еді
өздеріңіз білесіздер тұңғыш президент елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаев жариялаған бес і институционалдық реформа құрамында маңызды бағыт экономикалық және әлеуметтік
бағдарламалардың сапалы іске асырылуын қамтамасыз ететін кәсіби мемлекеттік аппарат құру және тиісті мемлекеттік қызметтерді ұсыну болып табылады
сонымен қатар өткен жылы парламент депутаттары қазақстан республикасының мемлекеттік қызмет саласындағы заңнаманың нормаларын түзету жөнінде заң жобасына бастама жасады
онда барлық түзетулер мемлекеттік қызметке кіру оны өткеру рәсімдерін жетілдіруге және артық бюрократияны жоюға сондай ақ мемлекеттік қызметшілердің жеке жауапкершілігін арттыруға бағытталған болатын
дегенмен өздеріңіз білесіздер уақыт талабына сай қазақстанның мемлекеттік қызметі еліміздің дамуына ықпал ететін басқа салалар сияқты тұрақты жаңғыру шараларын қолдануды талап етеді
мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаев екі мың он тоғызыншы жылғы шілде айында өткен өкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекеттік қызмет бұл өз еліңе және халқыңа қызмет ету
бұл ерекше міндет сондықтан да осы жолда жүремін деген мемлекетті басқарушылар өздеріне ерекше талап қоятынын және өздерінен қатты сұраныс болатынын түсінуге тиіс деп атап көрсеткен болатын
ұсынылып отырған заң жобасы жоғарыда көрсетілген талаптарды орындауға бағытталғанын атап өткім келеді
біз қарап отырған заң жобасының маңызды жаңалықтарының
жаңа баяндамашы атап өткендей і біреуі кейбір саяси лауазымдарға біліктілік талаптарын енгізу болып табылады
бұл мемлекеттік саяси лауазымдарға тиісті салада білім алып жұмыс тәжірибесін жинақтаған білікті мамандарды тарту қажеттігіне байланысты
айтылған жаңа өзгеріс көптен бері мемлекеттік қызметшілер депутаттар тарапынан және қоғамда айтылып жүрген талаптарға сай келеді деп есептеймін
сонымен қатар қазіргі таңда а әкімшілік корпусына жататын үш қана лауазым қалғаны белгілі сондықтан заң жобасында бұл корпустың кадрлық резерві алып тасталынады
соған қарай аталған мемлекеттік қызмет корпусына іріктеуді қазақстан республикасының кезеңді жанындағы кадр саясаты жөніндегі ұлттық комиссия жүзеге асыратын болады
мәжіліс депутаттары жергілікті деңгейде атап айтқанда ауыл кент ауылдық округ әкімдерінің аппараттарында білікті кадрлар жетіспейтінін бұған дейін де бірнеше рт көтерген болатын
бұл мәселе әсіресе бюджеттің төртінші деңгейі енгізілгеннен кейін ерекше өткір сипат алып отыр
осы проблеманы шешу үшін аталған әкімшілік апппараттарына жұмыс істеуге баратын азаматтарға дипломмен ауылға жобасын жаңа айтқандай қолдануға ұсынылады
сонымен қатар жобаға бірсыпыра редакциялық және нақтылаушы сипаттағы түзетулер енгізілді
бүгінгі күні жұмыс тобына жиырмадан астам түзетулер берілді
келіп түскен түзетулерді қарауда мүдделі тараптың пікірлері ескерілуде және әрі қарай да пысықталатын болады
жұмыс тобы екінші оқылымға дейін мемлекеттік бірлесіп осы заң жобасын іске асыру тиімділігін қамтамасыз ететін нормаларды әзірлейді деп санаймыз
мәжілістің барлық комитеттері өздерінің оң қорытындыларын беріп заң жобасының тұжырымдамасын қолдайтынын білдірді
заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынамын
қолдауларыңызды сұраймын көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет
рахмет ерсұлтан өтеғұлұлы
құрметті депутаттар енді заң і жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат жақұпов қабиболла қабенұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
бірінші кезекте қазіргі мемлекеттік аппаратты қалыптастыру жөніндегі міндет қазақстан республикасының тұңғыш президенті нұрсұлтан әбішұлы назарбаев айқындаған
бес институционалдық реформа жүйелі жүргізу барысындағы түйінді мәселелердің бірі болып табылатынын атап өткім келеді
осыған байланысты елбасы мемлекеттік қызмет этникалық тиесілігіне қарамастан барлығына меритократия қағидаты
негізінде өзін өзі іске асыру үшін бірдей мүмкіндіктер беретін қазақстандық қоғамның әділ прототипі болу керек деп ерекше атап өтті
мемлекет қызметін қазіргі заман заманғы қазақстандық моделі меритократия қағидаттарына негізделген және мемлекеттік қызметке кірудің айқын және қатаң тәртібі мемлекеттік қызметшілердің үздіксіз кәсіби даму мүмкіндігі жұмыста
естілетін мемлекет пайдалану жұмыс нәтижелерін өзара байланысы және көтермелеу
жүйесі этикалық нормаларды бұлжытпай сақтау секілді тиімді кадрлық тетіктерді қалыптастыруға бағытталған
ұсынылып отырған заң жобасында мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың мемлекеттік қызмет саласындағы бастамаларының заңнамалық көрінісі болып табылатын бірқатар нормалардың і қамтылғаны өте қамтылғаны өте маңызды
оның ішінде президенттің мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттік төрағасына облыстардың республикалық маңызы бар қалалардың астананың әкімдері комитеттер ұлттық холдингтер ұлттық компаниялар басқармалары
төрағаларының лауазымдарын қоса алғанда қазақстандық ы жастарды мемлекеттік қызметтің барлық деңгейіне
ілгерілту үшін президенттік жастар кадр резервін құру туралы берген тапсырмасы да бар
сонымен заң жобасында
өкілетті комиссияның шешімі бойынша конкурстық рәсімдерді өткізбей президенттік кадр резерві мүшелерін мемлекеттік лауазымдарға орналасу тетігі анықталды
бұдан басқа президенттің жарлығымен мемлекет қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігі екі агенттікке бөлінді
бұл өз кезегінде сондай ақ осы заң жобасының үшінші баптың төртінші және төртінші бірінші тармақшасының көрінісі тапты
сондай ақ ауыл кент ауылдық округ әкімдері ііі аппараттарының мемлекеттік қызметшілерін әлеуметтік қолдау шараларын айқындау бойынша да маңызды норма болып табылады
бүгінгі таңда белгілі бір үрдіс қалыптасады жас мамандар ауылдарға жұмыс істеуге ниет білдірмейді керісінше қалаларда өз мамандарынан тыс жұмыс істеуді жақсы көреді
бұл норма жас мамандарды ауылға тарту үшін қосымша қызмет етеді деп есептеймін
бұл өз кезегіндегі ауылдық жерлердегі мемлекеттік қызметшілердің тапшылығын қысқартады және ауылдардағы адами капиталдың дамуына қосымша серпін береді деп
енгізілген түзетулер өзекті және уақытылы сондықтан оларды толығымен қолдаймын және әріптестерімді де осы заң жобасын бірінші оқылымда қолдауларыңызды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет сізге қайролла қабенұлы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
қарсылықтарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер

енді қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жүз бес депутат жақтағандар да жүз бес қаулы қабылданды
рахмет осы сұрақ бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар

баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасы энергетика министрі нұрлан асқарұлы ноғаев мырзаға беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
сіздердің назарларыңызға ұсынылып отырған қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне атом энергиясын пайдалану саласындағы азаматтық құқықтық жауаптылық мәселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы заң жобасының реттеу мәні қазақстан республикасында ядролық қондырғылардың жұмыс істеу процессінде туындайтын қоғамдық қатынастар
атап айтқанда ядролық қондырғы операторларының ядролық залал келтіргені үшін азаматтық құқықтық жауаптылығы саласындағы қоғамдық қатынастар
бір мың тоғыз жүз тоқсан жетінші жылғы ядролық залал үшін азаматтық жауапкершілік туралы вена конвенциясы қазақстан республикасының екі мың он бірінші жылғы оныншы ақпандағы заңымен ратификацияланды
вена конвенциясының басты идеясы ядролық оқыс оқиға туындаған жағдайда қондырғы операторы келтірілген залалды өтеуге міндетті
бұл ретте оператордың ядролық залалды өтеу сомасының ең төменгі мөлшерін мемлекет айқындайды
бүгінгі таңда қазақстанда заңнамалық деңгейде бір мың тоғыз жүз тоқсан жетінші жылғы вена конвенциясының ережелерін қолдану шарттары регламенттелмеген
атап айтқанда мемлекет оператордың жауапкершілігін жауапкершілігінің шектерін айқандамаған және қаржылық қамтамасыз ету мен сақтандыру мәселелерін реттемеген
құрметті депутаттар қазақстан республикасының қолданыстағы заңнамасы ерекше ядролық тәуекелдер үшін жеткіліксіз және оларға бейімделмеген
ядролық авария салдарынан шығындарды өтеу тетігі жоқ жалпы азаматтық құқықтық жауаптылыққа негізделген
заң жобасының басты мақсаты ішкі заңнаманы вена конвенциясына сәйкестендіру бойынша қазақстан республикасының халықаралық міндеттемелерін іске асыру ядролық технологияларға қол жеткізу арқылы атом саласын дамытуға жәрдемдесу
ядролық залал келтіргені үшін ядролық қондырғы операторының жауаптылық шегін белгілеу және қаржылық қамтамасыз ету арқылы ядролық залал нәтижесінде зардап шеккен адамдарға ақшалай өтемақының берілуін қамтамасыз ету
бұл үшін заң жобасында бірінші ядролық залал келтірген үшін азаматтық құқықтық жауаптылық және ядролық қондырғы операторының сондай залал үшін қаржылық қамтамасыз етудің міндетті түрде болуы енгізіледі
екіншісі заң жобасы ядролық қондырғылардың радиациялық қауіптілік санаттарына сүйене отырып ядролық залал келтірген үшін ядролық қондырғы операторларының сараланған жауаптылық шектерін пайдалануды көздейді
ядролық қондырғының радиациялық қауіптілік санаттарының негізінде жауаптылықты белгілі нұсқасы ең оңтайлы болып табылады
ядролық залал келтіргені үшін ядролық қондырғы операторының мынандай жауаптылық шектерін және түрлерін белгілеу көзделеді уәкілетті органның қарамағындағы ядролық қондырғыларды қоспағанда
радиациялық қауіптіліктің бірінші санатына жататын ядролық қондырғылар үшін бір жүз елу миллион қарыз алудың арнайы құқықтары
анықтама ретінде қарыз алудың арнайы құқықтары ол халықаралық валюта қоры белгілейді және халықаралық валюта қорының операциялары мен мәмілелері үшін пайдаланылатын есептесу бірлігі
екі мың жиырмасыншы жылғы жиырма сегізінші ақпандағы жағдай бойынша бір қарыз алудың арнайы құқықтары бір бүтін оннан төрт ақш долларына тең
радиациялық қауіптіліктің екінші және үшінші санаттарына жататын ядролық қондырғылар үшін бес миллион қарыз алудың арнайы құқықтары белгіленген
осылайша мемлекет ядролық қондырғының радиациялық қауіптілігінің санатына байланысты әрбір жағдай үшін жауаптылық шегін жеке белгілейді
ядролық қондырғы операторының ядролық залал келтіргені үшін жауаптылығының жоғарыда көрсетілген шектерін айқындау кезінде халықаралық және қазақстандық тәжірибе ескерілді
қазақстанда зерттеу реакторлары мен уранды өңдеу жөніндегі зауытты қоса алғанда ядролық қондырғыларды пайдаланудың барлық уақытында үшінші тұлғаларға ядролық залал келтірудің бірде бір оқиғасы болған жоқ
үшінші заң жобасында қарастырылған келесі мәселе егер ядролық залалды өтейтін сома ядролық қондырғы операторы үшін белгіленген жауаптылық шегінен асса мемлекеттің залалды өтеуге қатысуы
осылайша бастапқыда ядролық қондырғы операторы қаржылық қамтамасыз ету шеңберінде залалды өтейді содан кейін қаржылық қамтамасыз ету сомасы жеткілксіз болған жағдайда талап мемлекетке қойылады
төртіншісі жеке тұлғалардың өмірі мен денсаулығына келтірілген ядролық залалды өтеуге байланысты талап қоюдың ескіру мерзімі енгізіледі
бұл талаптар бойынша талап қоюдың ескіру мерзімі отыз жыл болып белгіленеді
құрметті депутаттар
заң жобасы барлық мүдделі мемлекеттік органдармен келісіліп қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің жұмыс тобы шеңберінде пысықталды
қаралып отырған заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет енді құрметті депутаттар сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат бопазов марат дәрібекұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті нұрлан асқарұлы
елбасының семей сынақ сынақ полигоның жабу және ядролық қару жарақтарды пайдалануға бас тарту жөніндегі бастамалары қазақстанды ядролық мен қауіпсіздік үшін жаһанды қозғалыстың көшбасшысына айналдырды
екі мың он бірінші жылы ядролық залал үшін азаматтық жауаптылық туралы вена конвенциясын ратификациялау және атом энергиясын пайдалану саласындағы
азаматтық құқықтық жауаптылықты реттеуге бағытталған осы заң жобасын әзірлеу осы жердегі жолдағы кезекті дәйекті қадам болды
қаралып отырған заң жобасында екі жаңа ұғым енгізілді ядролық қондырғы
операторы және ядролық қондырғылар бірыңғай операторы
сондықтан айтыңызшы қазір бізде қолданыста қанша ядролық қондырғылар бар
және олардың қайсысын ядролық қондырғыларының операторлары ал қайсысын ядролық қондырғылар бірыңғай операторлары басқаратын болады
бұл құрылымдық қайта ұйымдастыру немесе біріктіру процесстеріне процесстеріне байланысты ма болады ма рахмет
рахмет сұрағыңызға марат дәрібекұлы
қазіргі таңда елімізде жеті ядролық қондырғы бар
оның ы төртеуі энергетика министрлігінің құзырында
атап айтқанда бұл маңғыстаудағы ақтау қаласындағы бн үш жүз елу реакторы
қазіргі таңда оны жабу жөніндегі іс шаралар жүзеге асырылып жатыр техникалық экономикалық негіздеме жасақталып жатыр және ғылыми зерттеу мақсатында қолданылып отырған
ядролық қондырғылар бір бір біреуі алматыда екеуі курчатов қаласында және үлбі металлургия зауытының і қарамағында үш і ядролық қондырғы бар
сіздің сұрағыңыз бойынша аталған энергетика министрлігінің иелігіндегі ядролық қондырғылар бұл ы қондырғы операторы болып есептеледі
ал жаңа үлбі металлургия зауытының территориясында орналасқан яғни әкімшілік өндірістік санитарлық ғимараттары басқа да қоршалған экологиялық талаптарды сақтайтын бұл бірыңғай
ядролық қондырғы операторы болып есептеледі
сіздің айтқан ы құрылымдық өзгерістер бұл жерде қарастырылмаған
жаңа аталған үш мекемеде үлбі і металлургия і зауытының плюстері бар өзінің
жақсы сөз депутат өтебаев сәкен нұриұлына беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
мой вопрос адресован представителю акционерного общества нак казатомпром
депутатами в законопроект внесены новые понятия ядерный инцидент и ядерный ущерб
по законопроекту ядерным инцидентом будет считаться происшествие или серия происшествий которые не только причинили ядерный ущерб но и создали хотя бы вероятность причинения такого ущерба
поэтому данные понятия включают в себя как причиненный вред человеку и окружающей среде так и меры по устранению даже риска причинения ядерного ущерба
то есть мы законодательно закрепили превентивный подход в обеспечении радиационной безопасности людей работающих или проживающих вблизи действующих ядерных установок
но у нас вызывает вопросы механизм практической реализации этих норм
в связи с этим поясните пожалуйста какие меры превентивного характера могут быть предприняты оператором ядерных установок если возникнет вероятность причинения ядерного ущерба спасибо
пожалуйста у нас эээ генеральный казатомпрома ыбыраев бауыржан мухтарханулы
сакен нуриевич спасибо большое за вопрос
очень важный и с точки зрения охраны
здоровья и безопасности нашего персонала
на сегодня в казатомпром в казатомпроме приняты
индивидуальный контроль стопроцентный круглосуточный а также эээ стационарные и передвижные меры контроля которые дают уверенность нашим работникам что что здоровью не приносится и не наносится никакого ущерба
и в случае возможного обнаружения подобных источников ионизирующего излучения мы можем принимать и принимаем адекватные меры для того чтобы
защитить наших работников

на сегодня широко принята практика когда созданные международные страховые ядерные пулы в рамках которых договора страхования ядерно
гражданско правовой ответственности и включены пункты э превентивной защиты в рамках которой э затраты на превентивные меры будут покрываться
такие международные страховые пулы на сегодня существуют и ульбинский металлургический завод как и оператор ядерной установки полностью поддерживает подход к таким превентивным мерам и готов полностью покрыть финансовые потери спасибо
спасибо сөз депутат тасболатов абай бөлекбайұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым ы министр мырза нұрлан асқарұлы сізге сізге содан кейін ііі мына сыртқы істер министрінің өкіліне
қазақстанда атом саласын дамытуына енді қатар біздің не
қаралып отырған заң жобада біздің халықаралық міндеттемелерімізді ықпал етеді
ал енді мынау заң жобасында сәйкес ядролық мына қондырғы операторы ядерная установка келтірген ядролық нұқсан үшін оның ішінде ядролық материалды басқа мемлекеттердің аумағына жеткізу әкету
тиеу түсіру кезінде де толық жауаптылықта болады бірақ осыған байланысты осы жағдайларға бұл ы процесстердің қауіпсіздігіне мониторинг оны кім қалай қамтамасыз етіледі ол соны айтып беріңізші
бұл материалдардың аса қауіпті материалы екенін ескере отырып бұған қойылатын талаптар да өте қатаң
энергетика министрлігінің ы атом және энергетика бақылау і комитетіне берген лицензиясына орай
және де і индустрия министрлігінің
өнеркәсіп комитетінің берген
лицензияларына орай і тасымалдаушы і анықталады
қойылатын талаптар яғни
жауапкершілік тиеген кезден бастап і белгіленген жерге жеткізуге дейін туындайды
бұл тағы да айтамын өте қауіпті арнайы материалдар сондықтан бұл мәселелермен айналысатын тасымалдау мәселелерімен айналысатын қазіргі таңда і жеті мекеме бар елімізде
і біздің ұлттық оператор қазатомпромның қолданып отырғаны бұл і қазақстан темір жолының ішіндегі мекеме арнайы
ол арнайы
тасымалданатын материалдың
маңыздылығына байланысты және қауіптілігіне байланысты кей кездері ұлттық гвардияны да тартамыз кей кездерде і осы ыыы күшті құрылымдардың өкілдерімен
сақталады және і ол онлайн режимде сол заттың қай жерде кетіп бара жатқанын бақылауға мүмкіншілік бар
яғни қойылатын талаптар сол ы ядролық қондырғыдан шыққан материалдың
тұтынушыға дейін жеткізген жеткізуге деген ол алыс жақын иелерде і өзінің мына біздің вена конвенциясының мүшелері мемлекеттердің арасында келісім бар
а егер оның сыртында болатын болса мысалы басқа елдерге ол жерде де арнаулы келісімдермен
энергетика министрлігі және сәйкесінше і аталған индустрия министрлігінің і инфрақұрылым министрлігінің жуапкершілігіндегі заттар
барлық жағдай қамтамасыз етілген яғни і онлайн режимде минутына секундына дейін қай жерде кетіп бара жатыр соны бақылауға және қажетті қауіпсіздік мәселелері де қамтамасыз етілген қажетті деңгейде
жақсы ержан нығматұллаұлы қосатыныңыз бар ма
иә бар ы халықаралық ы біздің ыыы міндеттемелерімізге келетін болсақ ыыы атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттікке жүз жетпіс бір мемлекет і мүше болып отыр
мына конвенцияға ыыы мың тоғыз жүз алпыс үшінші жылғы ядролық залал ы жөніндегі азаматтық жауаптылық
жөніндегі конвенцияға қырық екі мемлекет қосылып отыр
сондай ақ ы мына тасымалдау мәселелеріне қатысты радиоактивті материалдар тасымалдаудың ережелері атты ы агенттіктің құжаты бар
сол құжатқа сәйкес әр мемлекет өзінің міндеттемелерін орындайды
оған қоса біздің ыыы өскемен қаласында орналасқан ыыы төмен байытылған уран жөніндегі ы банкке қатысты мәселелер де ы реттеліп отыр
ы тасымалдаушы мемлекеттер ы қазақстан территориясына егер сырттан ы әкелінетін
материалдары болса олар ы ресей не қытай аумағы арқылы әкелінеді і агенттіктің бұл екі мемлекетпен і жасалған ы жасаған шарттары бар
ы шарттарға сәйкес тасымалдау шарттарына сәйкес ы бұл мәселелер де і реттеліп отыр
рахмет сөз депутат аманжолова зәуреш жұманәліқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
мой вопрос адресован представителю министерства здравоохранения и ассоциации финансистов
как уже сегодня говорилось о том что законопроектом на оператора ядерных установок возлагается абсолютная ответственность за ядерный ущерб
вместе с тем в законопроекте как и в венской конвенции говорится о том что операторы несут гражданско правовую ответственность за причиненный ядерный ущерб на основании доказательств что такой ущерб вызван ядерным инцидентом
в связи с этим у меня вопрос представителю министерства
скажите пожалуйста какова процедура доказательства того что вред здоровью жизни или окружающей среде был нанесен именно ядерным инцидентом
и второй вопрос у меня представителю ассоциации финансов
пожалуйста скажите какова процедура признания и возмещения ущерба спасибо большое
пожалуйста э людмила витальевна бюрабекова потом бурабаеву дадим слово
уважаемый нурлан зайроллаевич уважаемые депутаты
э возможными рисками при ядерном инциденте могут послужить заболевания вызванные ионизирующим излучением
перечень данных заболеваний утвержден э подзаконным актом приказом министра здравоохранения и также данным приказом утверждены правила эээ установления причинной связи и
э порядок работы региональной и центральной экспертных комиссий которые включают э в себя профильных специалистов и представителей государственных органов в области здравоохранения и социальной защиты населения
ясно спасибо
бурабаев ерлан омирзакович пожалуйста ассоциация финансистов казахстана
спасибо за вопрос нурлан зайроллаевич
ситуация у нас такая идет что при предъявлении э пострадавшим лицом э сведений о том что вред был нанесен в результате каких либо воздействий
данное лицо обращается к страхователю то есть
в данном случае оператору ядерной установки
оператор ядерной установки незамедлительно должен проинформировать страховую организацию
и страховая организация уже в рамках э тех э процедур которые заложены безусловно информирует одновременно и своего перестраховщика
в данном случае безусловно будет обязательно иностранный перестраховщик это может быть ядерный пул э в рамках этого ядерного пула лидер будет
проинформирован и после этого все процедуры будут идти уже в рамках тех договоренностей которые утверждены то есть все э будет в рамках тех процедур в рамках договорных соглашений
спасибо ерлан
ы сөз депутат махамбетов мансұрхан махамбетұлына беріледі рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті нұрлан асқарұлы
менің сұрағым ядролық зардапты өтеуге байланысты талап қоюдың ескіру мерзіміне қатысты
ядролық апаттар мен оқыс оқиғалардың теріс әсері қоршаған орта мен халық денсаулығына ұзақ мерзімге баратынын білеміз
мұндай оқыс оқиғалардың салдары ондаған және одан да көп жылдан кейін пайда болуы мүмкін
ал заң жобасының жиырма алты да бес бабына сәйкес адамның өмірі мен денсаулығына келтірген зиянды өтеу жөніндегі талап қоюдың
ескіру мерзімі отыз жыл ал қоршаған ортаға келтірген зардапқа қатысты ядролық оқыс оқиға болған күннен бастап он жыл деп белгіленген
сондықтан менің сұрағым дәл осындай талап қоюдың ескіру мерзімі неге негізделген
сіздің пікіріңіз бойынша олар қаншалықты жеткілікті
сонымен бірге ядролық зардаптың ескіру мерзімін ядролық оқыс оқиға болған күннен емес керісінше ядролық оқыс оқиғаның салдары анықталған жағдайда есептелетін болса
осы орайдағы сіздің ойыңызды білгіміз келеді
і сіздердің назарларыңызға ұсынылып отырған
заң жобасында толықтыруларда құрметті депутаттар бұл ы бізде қолданыстағы заңдардың осы саладағы
халықаралық стандарттарға сәйкестендіру
жоғарыда атап өткендей і біз өзіміз ратификациялап міндеттеме алған вена конвенциясына сәйкестендіру
жаңа көрсетілген мерзімдер ол сол конвенцияда көрсетілген мерзімдер
бұл халықаралық тәжірибедегі басқа елдерде болған жағдайларды ескере отырып қабылданған халықаралық міндеттемелер біз соны қабылдап отырмыз
ал сіздің айтуыңыз бойынша ядролық оқиға болғаннан кейін анықтағаннан кейін егер мысалы і сексен алтыншы жылы мысалы чернобыльдің ы апаты болды
сексен алтыншы жыл екі мың отыз жылдан кейін оған і талап қою құқы жойылды
бірақ та отыз жылдан кейін егер талап қоятын болса онда соңғы үш жылдағы і өміріне және денсаулығына келген
келген залалдарды ғана шығындарды ғана өтейді осы заң жобасында көрсетілген
сондықтан бұл біз халықаралық талаптарға сәйкестендіру мақсатпен осындай мерзімдерді қабылдадық
рахмет сөз депутат рау альберт павловичке беріледі
уважаемый нурлан зайроллаевич
э уважаемый нурлан аскарович
мой вопрос тоже связан с пределами государственной э гражданско правовой ответственности как вы сказали статьей двадцать шестой
предусматривается этот предел для установок э первой категории это сто пятьдесят миллионов специальных прав заимствований это по сегодняшнему
по нормативу который на который вы ссылались это двести двести тринадцать миллионов долларов
для ядерных установок второй третьей категории это пять миллионов это порядка семи миллионов долларов сша
как вы сказали у нас семь установок э которые относятся именно ко второй третьей категории опасности тем не менее вот вопрос хотел бы ваше
вашу позицию вот в связи с чем основана как вы сказали такая большая дифференциация это на практически на два э порядка они отличаются
и второе если все таки не дай бог аллах
будет ситуация когда ядерный ущерб будет больше этой суммы каким образом тогда будет это все исчисляться и покрываться рахмет
ядерные установки разделяются по э на четыре категории
это первая категория
это установки влияние которых в случае чего может распространиться за пределами санитарно защитной зоны
вторая категория если в случае чего
ущерб вернее воздействие будет распространяться э в пределах санитарно защитной зоны
и третья в пределах того помещения где это установлено
и четвертая категория это непосредственно э приборы которые имеют вот эти вещества
и поэтому э объектов первой категории у нас нету э у нас имеются объекты второй третьей четвертой категории
мы при принятии при внесении э изменений дополнений на данный закон э руководствовались положениями венской конвенции эти показатели там обозначены если
при нанесении ущерба вреда с ядерных установок э в пределах сумма будет превышать чем пять миллионов специальных заимствований то обязательства переходят на государство
государство берет на себя обязательство
это согласно конвенции так распределено
ясно ы нұрлан асқарұлы рахмет сізге орныңызға отырыңыз сұрақтарымыз біздің аяқталды
енді құрметті әріптестер қосымша баяндама жасау үшін сөз экология мәселелері және табиғат пайдалану комитетінің мүшесі депутат унжакова ирина сергеевнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич уважаемые депутаты
законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики казахстан по вопросам гражданско правовой ответственности в сфере
использования атомной энергии регламентирует вопросы правового регулирования ответственности операторов ядерных установок за ядерный ущерб
он имеет важное значение не только в реализации международных обязательств казахстана по мирному использованию атомной энергии но и как сейчас отметил в своем докладе нурлан аскарович
э в создании механизмов защиты и повышения безопасности граждан при наступлении ядерного инцидента
со своей стороны хотела бы добавить что в результате обсуждения законопроекта депутатами с участием уполномоченного органа специалистов отрасли
а также представителей финансового и страхового рынка фактически выстроен механизм полноценной реализации положений венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб
в частности депутаты члены рабочей группы настояли и поддержали э определение ядерного инцидента и ядерного ущерба соответствующее
международным стандартам поскольку именно эти понятия являются основополагающими в правовом регулировании вопросов гражданско правовой ответственности операторов ядерных установок
они дают четкое и ясное понимание того когда наступает ответственность операторов эксплуатирующих ядерные установки и каким образом она осуществляется в том числе в превентивном формате
также на рабочих группах была уточнена действующая редакция понятия ядерная установка с указанием полного цикла работ связанных с ядерным материалом
которые включают в себя производство переработку использоваие транспортировку хранение и захоронение ядерного материала
логическим продолжением такого подхода стало исключение нормы об ответственности перевозчиков за причинение ядерного ущерба возникающего в процессе транспортировки ядерных материалов
данное уточнение важно поскольку оператор ядерной установки несет абсолютную ответственность за ядерный ущерб
то есть на любой стадии работ с ядерным материалом на оператора возлагается вся ответственность за обеспечение безопасности и принятия мер по предотвращению ядерного инцидента
кроме того мы выработали и законодательно закрепили квалифицирующие признаки нового участника рынка единого оператора ядерных установок
актуальной новеллой законопроекта является законодательное урегулирование вменения обязательности финансового обеспечения гражданско правовой ответственности операторов ядерных установок
с правом выбора его способов страхование или иное обеспечение в качестве которого могут выступать собственные средства операторов ядерных установок или другие инструменты финансового рынка
в заключении хочу отметить что членами рабочей группы проделана большая работа по тщательной проработке каждой нормы законопроекта поэтому выражаю всем благодарность за слаженную и заинтересованную работу
все внесенные поправки приняты в сравнительной таблице непринятых позиций нет
всеми комитетами мажилиса представлены положительные заключения

благодарю за внимание
спасибо ирина сергеевна
құрметті депутаттар енді заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат өтемісов шавқат әнесұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
біз білетіндей қазақстан республикасының атом саласы елдің технологиялық әлеуетін дамыту тұрғысынан перспективалы салалардың бірі болып табылады
қазақстан бұл саланы бейбіт мақсаттарда дамытудың елеулі әулетіне ие
уран орындарының ядролық энергетика саласында іргелі және қолтанбалы зерттеулер жүргізу үшін инфрақұрылымның едәуір қоры бар
уран өндіру және қайта өндіру өнеркәсібі даму үстінде
қаралып отырған заң жобасының негізгі мақсаты ұлттық заңнаманы тиісті вена конвенциясына сәйкес келтіру болып табылады
ядролық нұқсан үшін үшінші тұлғалардың алдындағы азаматтық жауаптылық жөніндегі заңнамалық базаны құру атом өнеркәсібін дамытудағы маңызды шарт екенін атап өткен жөн
қазіргі уақытта қазақстанда жұмыс істеп тұрған ядролық қондырғылар бар сондықтан ядролық нұқсан үшін азаматтық құқықтық жауаптылықты қамтамасыз ету мәселесі біздің еліміз үшін өте өзекті
вена конвенциясының ережелері негізінде заң жобасы ядролық авария ядролық оператордың жауаптылық лимиттері мен белгіленген әлдеқайда көп зиян келтіру мүмкін жағдайға қатысты түзетулер ұсынады
осы мақсатта үкіметке келтірілген зиянды толық өтеу үшін ақша төлеуді қамтамасыз ету құзыреті беріледі
заң жобасының маңызды сәті ядролық қондырғы операторының жауаптылығы туралы арнайы тарауды енгізу және ядролық нұқсан келтірген үшін кінәсіне қарамастан ядролық қондырғылар операторының жауапты екенін айқындау болып табылады
бұл авария жағдайында олардың ерекше жауаптылығы туралы вена конвенциясының принциптерімен келісіледі
сонымен қатар жауаптылықтан босату үшін кейбір негіздер айтылады мысалы егер нұқсан келтіру оқыс оқиға тікелей қарулық қақтығыс әскери іс қимылдар азаматтық соғыс немесе көтеріс нәтижесінде туындаған болса
заң жобасының тұжырымдамалы жаңалығы оператор ядролық нұқсаннан болған шығындарды өтеу жөніндегі міндеттемелерді уақытылы және тиімді орындауды қамтамасыз ету үшін қаржылық кепілдіктің тиісті шараларын қабылдауы тиіс
қаржылық қамтамасыз ету меншікті қаржы қаражатты немесе ядролық қондырғы операторының азаматтық құқықтық жауаптылығын сақтандыру шарты сондай ақ қазақстанның заңнамасында көзделген өзге де қамтамасыз ету нысаны да болады деп ұсынылады
ядролық зиянды өтеу бойынша қаржылық кепілдіктерді қамтамасыз етудің негізгі тәсілін вена і конвенциясы сақтандыру деп санайды
осыған байланысты заң жобасы ядролық қондырғы операторының азаматтық құқықтық жауаптылығын сақтандыру шартына арналған жеке бапты қамтиды
жоғарыда айтылғанның негізінде осы заң жобасын қабылдау менің ойымша саланың одан әрі дамуына жақсы серпін береді
осыған байланысты әріптестерімді қаралып отырған заң жобасын қолдауға шақырамын рахмет
рахмет сізге шавқат әнесұлы басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ
құрметті әріптестер талқылау барысында бір ғана ұсыныс түсті ол осы заң жобасын
тұтастай мақұлдау жөнінде сондықтан басқа ұсыныстарыңыз жоқ болса осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіздер
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
енді осы мәселе бойынша қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жүз бес депутат жақтағандар да жүз бес қаулы қабылданды
рахмет осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар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
бұл мәселе бойынша сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі депутат мұсырман кәрібай иманжанұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне көші қон процесстерін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасының бірінші оқылымы екі мың он тоғызыншы жылғы желтоқсанның он бірінде болды
талқылау барысында депутаттар тарапынан айтылған пікірлер ескеріле отырып заң жобасы одан әрі жетілдірілді
заң жобасымен тоғыз кодекске және жиырма бір заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделіп отыр
көші қон саласындағы алдағы уақытта мынадай маңызды өзгерістер енгізілмекші нұр отан партиясы фракциясының депутаттары ел президенті қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың сайлау алды бағдарламасындағы
оралмандар деп аталып жүрген тұрғындарымызбен жұмыс істейміз оларды біздің қоғамымызға бейімдеп жақын тарту үшін қандастар деп атауды ұсынамын деген ұсынысын қолдай отырып заң жобасына тиісті түзету енгізді
сөйтіп бір кезде ойдан шығарылып жағымсыздау атауға айналған оралман сөзінің орнына алдағы уақытта қандас атауы қолданылатын болады
қандастарымызға елімізде тұрақты тұруға рұқсат алу және қазақстан азаматтығын алу үшін құжаттарды бір мезгілде тапсыру мүмкіндігін беру қарастырылып отыр
бұған дейін олар екі рет құжат жинап тапсыруға мәжбүр еді
сондай ақ елімізде жүз сексен үш күннен кем тұру және әкімшілік құқық бұзушылықтардың болуы бойынша заңнамалық нормалар қолданылмайтын адамдар санатына этникалық қазақтарды қосу көзделіп отыр
бұл түзету де қандастарымыздың қазақстан азаматтығын алуын жеделдетуге септігін тигізеді
өңірлердің және инвестор компаниялардың сұраныстарына жедел дем қою үшін үкіметтің қандастар мен қоныс аударушыларды қабылдаудың
өңірлік квотасын және шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квотаны белгілеу жөніндегі функциялары еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне беріледі
еңбекші эмигранттарды маусымдық жұмысшыларға теңестіру арқылы оларды шағын кәсіпкерлік субъектілерінің жұмысқа тартуына рұқсат етіледі
бұл да қоғамда көптен бері көтеріліп жүрген өзекті мәселе
депутаттар ешқандай құжаты жоқ шетелдік азаматтарды елден шығаруға мүмкіндік беретін жол жүру құжатын енгізуді ұсынды себебі соттардың шешімімен елден шығаруға тиісті жүздеген шетелдіктер
ешқандай жарамды құжатының болмауына байланысты қазақстан аумағынан шығарылмай полицияның қабылдау бөлігі орындарында мемлекеттік бюджет есебінен тегін тұрып жатыр
заң жобасын талқылау барысында жүзден астам түзету енгізілді
салыстырма кесте қабылданған жүз он сегіз позициядан тұрады қабылданбаған позиция жоқ
депутаттар енгізген бірқатар түзету өкіметтің қарауына жіберіліп тиісті қорытындылар алынды
парламент мәжілісінің барлық комитеті заң жобасы бойынша өң қорытынды берді
заң жобасын талқылау бойынша жұмыс тобының жиырма үш отырысы және әлеуметтік мәдени даму комитетінің екі кеңейтілген отырысы өткізілді

құрметті әріптестер сіздерден заң жобасына қолдау білдіріп оны сенаттың қарауына жіберуге келісім берулеріңізді сұраймын
назар аударғандарыңызға рахмет
рахмет кәрібай аманжанұлы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
басқа ұсыныстарыңыз жоқ қой жоқ
егер жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіздер
нәтижесін экранға беріңіздер

енді қаулының жобасы сіздерде бар сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жүз бес жақтағандар да жүз бес депутат шешім қабылданды
рахмет осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар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
сөз депутат перуашев азат тұрлыбекұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
наш запрос к премьер министру республики
фракция демократической партии ақ жол выражает поддержку усилиям руководства государства и правительства по преодолению кризисной ситуации сложившейся вследствие обвала цен на нефть на мировых рынках девятого марта текущего года
наличие созданного первым президентом национального фонда позволяет казахстану значительно снизить негативный эффект кризиса и гарантировать выполнение социальных обязательств перед обществом
в этой связи мы положительно оцениваем создание штаба оперативного реагирования и принимаемые ими первоочередные меры и готовы оказать необходимое содействие правительству
в то же время считаем что некоторые шаги нуждаются в уточнении
так в совместном заявлении правительства и нац банка говорится о предотвращении необоснованного роста цен особенно на социально значимые товары и услуги
о жестком контроле за недопущением сокращения работников о повышении базовой ставки нац банка которая затем была увеличена резко до двенадцати процентов
заявленные направления вызывают определенные вопросы среди малых и средних предприятий
например каким образом будет определяться обоснованность или необоснованность цен
будет ли при этом учитываться вся цепочка стоимости или крайними опять окажутся лишь производители товаров и магазинчики у дома
даже не говоря об импортных товарах и сырье оплате кредитов банкам коррупции и так далее значительную долю себестоимости составляют
тарифы монополистов в энергетике водоснабжении владельцев подъездных путей всевозможных управляющих компаний над ними созданных в том числе самими акиматами
их аппетиты миллионные зарплаты и бонусы сидят в хлебе молоке крупах макаронных изделиях детской одежде и так далее
цены на эти товары акиматы будут контролировать в первую очередь а поборы монополистов с их производителей как правило остаются без должного внимания
относительно жесткого контроля за недопущением сокращения работников
крайне важная мера когда речь идет о сырьевых гигантах эксплуатирующих природные богатства казахстана
однако распространение того же подхода на малые и средние предприятия является неоднозначным сосбенно учитывая как наши чиновники понимают выражение жесткий контроль
они и без того о мягком контроле никогда не слышали
совершенно очевидно что на фоне происходящего объективно снизится покупательская способность населения а значит сократятся и доходы предприятий работающих с населением которым к тому же запретили повышать цены вопреки объективным тенденциям
из чего платить им зарплату если бизнес станет убыточным
маленькие трудовые коллективы нередко становятся одной семьей и с пониманием относятся к необходимости сократить зарплату чтобы избежать сокращений или даже закрытия бизнеса
в том и сила малого и среднего бизнеса что при ухудшении конъюнктуры он может сократить издержки а при восстановлении оборотов снова набрать скорость
если лишить мсб этой возможности он просто разорится
что касается повышения базовой ставки нац банка то это решение не учитывает правила контрцикличности которая предписывает повышать проценты при росте экономики а в кризис напротив делать кредиты дешевле
и без того при нынешних ставках выживает преимущественно торговля чужими товарами
собственное производство при таких процентах по кредитам никогда не станет рентабельным а зависимость от импорта означает еще и большую зависимость от валютных колебаний и цен на сырье
получается замкнутый круг
считаем что в нынешних условиях нужно не ограничивать инвестиции а напротив ускорить программу несырьевой индустриализации выделить дополнительные средства и скорее запустить работу фонда развития промышленности
предоставить дешевые долгосрочные средства производству готовой продукции прежде всего товаров массового потребления обеспечить честную конкуренцию и прозрачные условия на рынке
сдерживать цены нужно у монополистов висящих на на шее у производителей и населения а не у мсб
сократить любые непроизводственные кредитные и коррпуционные издержки предпринимателей которые ложатся дополнительным грузом в себестоимость товаров
в дальнейшем нужны срочные меры по уходу от нефтяной зависимости и построению современной диверсифицированной экономики
лучшим инстурментом для этого является открытость и прозрачность власти и ее решений перед обществом
демократическая партия ак жол считает что экономические реформы уже невозможны без реформирования политической системы поэтапного внедрения институтов и принципов парламентской республики
на основании вышеизложенного просим в ходе реализации антикризисных мер учитывать системные причины происходящего с особым вниманием и гибкостью относиться к взаимодействию с предприятими малого и среднего бизнеса
с уважением депутаты фракции ак жол
спасибо сөз депутат олейник василий ивановичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
наш депутатский запрос адресован премьер министру мамину аскару узакбаевичу
поводом для него стали обращения общественных организаций и жителей восточно казахстанской области по проблемным вопросам социальной защиты граждан пострадавших вследствие ядерных испытаний
ранее в адрес правительства и профильного министерства неоднократно направлялись депутатские запросы о существующих проблемных вопросах разрешение которых необходимо для приведения территории полигона в безопасное состояние
однако до настоящего времени они продолжают оставаться актуальными
так из восемнадцати тысяч трехсот квадратных километров территории бывшего семипалатинского ядерного полигона комплексное обследование проведено лишь на десяти тысячах э четыреста десять квадратных километров
в результате обследования выявлены значимые участки радиоактивного загрязнения которые носят локальный характер
например на территории испытательных площадок дегелен сарыөзен балапан телкем опытное поле и объект атомное озеро выявлены участки
со значительным радиоактивным загрязнением представляющим опасность как для окружающей среды так и населения проживающего вблизи полигона
не до конца изученным остается вопрос современной радиационной обстановки в районах прилегающих к полигону работы по комплексному
обследованию планируется завершить к две тысячи двадцать первому году для чего потребуется около двух и шесть миллиардов тенге
это позволит разработать первоочередные меры направленные на оздоровление реабилитацию социальную защиту населения и будет способствовать социально экономическому развитию региона
на сегодняшний день по ориентировочной оценке количество граждан проживающих на исследованных территориях пострадавших от деятельности полигона и их потомки составляют около полутора миллиона человек
они нуждаются в постоянном мониторинге здоровья
осуществляемые на базе конструктивно диагностического центра города семей первичный скрининг и углубленное обследование отвечают современным требованиям комплексного обследования больных для оценки и мониторинга общественного здоровья
вместе с тем имеется необходимость в создании республиканского центра комплексной дозиметрии в городе курчатове вко который будет являться ключевым звеном в государственной системе контроля и учета дозовых нагрузок на персонал и население
население также волнуют впросы связанные с лишением пенсионеров проживающих в зоне повышенного риска ежемесячных экологических надбавок к пенсии отмене льготного выхода на пенсию
в настоящее время на территории
вко проживают свыше э ста десяти тысяч пенсионеров с сохранением за гражданами пострадавших от многолетних ядерных взрывов имеющих соответствующие удостоверения и выехавших
в другие регионы страны право на льготы предусмотренные законом возвратом в хозяйственный оборот чистых земель полигона социальной и медицинской реабилитацией и другие
на основании изложенного полагаем правительству необходимо обеспечить реализацию плана мероприятий по совершенствованию мер социальной защиты граждан пострадавших вследствие испытаний на семипалатинском ядерном полигоне
уточнить условия и основания оказания гражданам социальной поддержки в части о распространении действия норм по дополнительной оплате труда и оплачиваемого отпуска на граждан имеющих статус пострадавших вследствие ядерных испытаний
определить порядок и условия возврата в хозяйственный оборот реабилитированных земель полигона
принять дополнительный комплекс мер по организации лечения оздоровления реабилитации социальной защите населения и социально экономическому развитию территории бывшего полигона
рассмотреть предложение пенсионеров проживающих в зоне повышенного риска в части восстановления в законе ежемесячных экологических надбавок к пенсии и льготного выхода на пенсию
ответ просим направить в письменном виде в установленном законом порядке
с уважением члены фракции партии нур отан
спасибо василий иванович
ы сөз магеррамов магеррам мамедовичке беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
заместителю премьер министра э тугжанову
депутатский запрос фракции коммунистов касается проблемы обеспечения противосудорожными лекарственными препаратами для детей и взрослых с эпилепсией
пациенты получают противосудорожные препараты однако качество и эффективность этих препаратов низкого уровня и как говорят родители детей и сами взрослые с заболеванием эпилепсия эти препараты имеют множество побочных эффектов
ранее наша фракция делала обращение с просьбой решить вопрос
противосудорожными препаратами потому что применяемых в нашей стране препаратов недостаточно и они как правило дженерики с низким качеством
в казахстане имеется узаконенный механизм ввоза незарегистрированных в стране препаратов на основании действующей нормы кодекса республики казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения
в очередной раз предлагаем расширить перечень орфанных заболеваний с включением в него дополнительно редких эпилептических форм и использовать механизм ввоза в казахстан незарегистрированных противосудорожных препаратов для нуждающихся в них пациентов
уже давно во всем цивилизованном мире широко используют эффективные препараты нового поколения
у нас же пациентов сажают на различные заменители в результате чего родители детей и взрослые с эпилепсией вынуждены искать и покупать качественные оригинальные препараты за пределами страны
если конечно позволяют финансовые возможности поскольку один препарат на месяц пользования стоит от тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч тенге а таких препаратов на один месяц надо несколько
есть также проблемы ограниченного доступа к технологичным средствам диагностики таким как высокопольная мрт мозга по специальному протоколу электроэнцефалография в том числе длительная от трех до семи суток
психологическому тестированию для детей с эпилепсией не достает нейропсихологических услуг психосоциальной физической реабилитации
остаются недоступными эффективные методы реабилитации такие как и другие
надеемся на объективный подход в изучении обозначенных нами проблемных вопросов и их скорейшего решения
предлагаем в процессе изучения этих проблем не ограничиваться лишь радужными отчетами министерста здравоохранения а провести встречи с родителями детей с эпилепсией а также независимыми организациями занимающимися этими проблемами
ответ на депутатский запрос просим дать письменно в установленный законодательством срок
с уважением депутаты фракции народные коммунисты
рахмет і құрметті әріптестер сонымен депутаттық сауалдар аяқталды
мәжілістің жалпы отырысын жабық деп жариялаймын